<hesitation> වංගෙඩියකින් ඇත්තටම <hesitation> අමුද්‍රව්‍ය අඹරන්න කියන්නේ අපි දැන් හිතමුකෝ අපිට ඉඟුරු කෑල්ලක් මේ කොටා ගන්න නම් අපි ඉඟුරු කෑල්ල සුද්ද කරලා වංගෙඩියේ දාලා <hesitation> ඒ මෝල්ගහෙන් කොටන්ඩ පුළුවන්. ඊළඟට දැන් ඔය සම්බෝලයක් වගේ අපි හදද්දී ඒවට ඕන රතු ළූණු, සුදු ළූණු, ගම්මිරිස් ඇට ඒවා ඔක්කොමත් වංගෙඩියට දාලා, මෝල්ගහෙන් කොටන්ඩ ඕනේ ඒ පුංචි වෙනකන්ම. එතකොට ඒකෙ අර හොඳට අත තද කරලා උඩට පහළට කොටද්දී තමා ඒවා අර අපිට පුංචිම විදිහට මේ හොඳට තලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් <hesitation> වංගෙඩියකින් අඹරන අඹරනවා කියනවට වඩා වංගෙඩියකින් මේ තලා ගැනීමක් තමා වෙන්නේ. මොකද අපි ලංකාවේ නම් අඹරනවා කියන දේ කරන්නේ මිරිස් ගලෙන්. ඉතින් වංගෙඩියකින් අපි මේ <hesitation> අමුද්‍රව්‍ය තලලා හොඳට පොඩි කරගන්න එක තමා <hesitation> කරන්නේ.